Oyi wara bɛlgik istuare aoyi bɛ, wara Napoliɔn ma mi bɛnɛ nicoza, ɛɛɛh lɛ zane disɛtsan katorovɛnkatorze ama vɛɛ diziwitesan tarante na to hɛbin to o pan bɛ wura, abe faransi ma bɛlzike istuare a benɛ mu ca wɛna beza.